والله ما بعرف لأنه ماني خبيرة لا بالسيارات ولا بالدراجات ولا بهاذي الشغلات. أني سيارتي اشتريتها زيرو وراح زوجي و بيي بيشتروا لي إياها. لكن أنا- أنا كل اللي سويته اعتقد اني اخترت اللون حتى موديلات ما بعرفها. ما بفهم في هذي الشغلات الصراحة يعني.